Ôkan'izao koa zany ny fomba fiasan'ny siva. Ameko ohatsy. La i tegna ansisiva koba, koba vary, alain-tegna ny koba vary, alain-tegna ny siva. Atao seky agnatin'ny siva ao ny koba vary efa vita toto igny. Ahetsiketsiky i siva igny, ahetsiketsiky i siva igny, laha milatsaky ambany agny ny koba- koba vary malemy hagnamboara-mofo igny. La mijano agnatin'ny siva ao avao ny koba vary vengabenga mbô afaky totoy. Da vita zay la avahy amin'izay ny koba vary malemy igny sy koba vary mbô tokony hototoy igny. Afaky totoinao ndraiky koba vary igny. Vita zay apodinao sivany ndraiky da vao atao anjay avao. Atao agnatin'ny siva ao, ahetsiketsiky i siva igny. Milatsaky ambany atoy ny koba vary malemy, mijano ambony agnabo ao ny koba vary mbô tokony totoy.